Dite ty tiako amin'ny kafe satria dite bokany na tsy homa an'igny aho na andro raika tsy manino. Tsy zegny kafe fa ôhatry enao kofa tsy misotro ananjy igny agnatin'ny andro raiky, mety hangan-doha, enao ko fa tsy homa kafe agnatin'ny andro raiky. Tsy izegny dite fô na tsy homagna anao na homagna, tsy maninogna. Izegny itiavako dite.